To maya sɚɚ vaga ɓa rin gbyan nɚgɚn bwang monɚ monkɨn nɚ a di ɓari nzayin ayam wamna tan <hesitation> ngga wamna nza adma nɚgɚn shiu nɚngɚn ka zuukin vɨdikɨn ka zu’o sam sɚ tɨchi wa nza ɓɚrɚn akɨrɚ hagin gwagwaɗchikɨrɚ gwaɗkɨn kɨra mai gwɗkin kɨra maa gwaɗkɨn mannɚ tɨmɨndɚ huɗɚ fakɨn ɓɚrɚ akɨrɚ haggɨ nda akɨrɚ hala wuzachi a dzɨ dzagɨ iwa wuzha ganɚ iwa wuzha gatɚ maya shiye ka zadɨ ɓarih ka ɓaza barih ka ɓaza masɨnɚ kɨh ka sɨ’wa shih ayam dza shih dɨ zɨo adi vɨdikɨnɚ tadi <hesitation> shi zamanuwo amma nɚɚgɚn hɨn ɨ miɨ zu’o sam sɚ hɨmɨh hɨmɨh kaka wuzakɨh sɚ tɨkɨh mba nggoskɨh a sɨkɚ fɚzɚ gbɚk tɨkih nggwasadɨ sɚ wuakih ka wanɚh hiɗɚ tɨkih nggos tɨkɨh <hesitation> asɨkɚ fɚzɚ gbɚk komɨɗfɚng. Amma nɚ ayam adi ayam zɨl shiye hɨmɨn ka wuzakɨn bwang to maya shiye ka kɨrya ɓari ka mbaza barin akɨrɚ hagɨh hala gɨnachi hachi sɚ ɓarin taɗa haka ayam nzan gamɨh yam nzangamɨn yam nzan gamɨh yam nzamɨh ngga nda ɓarin yam dzamɨn a hɨmwa a sɨkɚ vɨɗɨkɨn nɚtsu ahim una nɚɚ kɨl ma jaani nɚgɚn ngwa dzɨchi a dzɨ a zɚkonɚ shi tɨkin dɨmadɨ hɨkina woye hɨkina naha mɨ hwaya asɨkɚ vɨdikɨnɚ a mbakɨna tsama ayam boidɨngakin kɨrɚgɚkɨn ka hɚnɚ kɨrɚgɚkɨn ayam huɗakɨh mayato hichi hidɚ hiɨɚ a sɨkɚ mayasɚ ramin damuwangɚn nɚgɚn a sɨkɚ zamanuwonɚ auna nɚɚ tsu wuran ka zaakɨn ta bagin nda magɨn nzan kina zakwana wingɚkin sɚ gwaɗakin a una nɚɚ tsuu ta ujijin ma nzan kɨna zɚkonɚ manjichi tasɚ ma ɨɚkɚgih gatasɚ shiye dɨkanmɨn tsu nɚɚ zakwanakin wura nzanyiu nɚngɚn ka aki ɗzachidɨ za’a ma barih nɚɚ nza a sɨkɚ biren nɚ ɓwang bwang wingɚn tɨkin gwaɗɚ wura nzanyi heɗɚ hɚɗɚ achi rɚgɨmɨn ayam njichi nɚɚgɚn wura nzanyiunɚgɚn <hesitation> sai dɨga hoɗɚ a sɨkɚ vɨn kam dama ka’za akɨn. Ama kuji dɨga hodɚ hɨmɨn ka rɚkɨn i nɚɚ gwaɗa wura nzayin ayam shi makaranta nɚɚgɚn mɨ shi zudɨ sam sɚn nda gam sɚ nji damuwangɚ yam nza nzɚngɚn dzachi a hɨ mwa hɨcha dzɨ a makaranta amma ti sɚ zakwazachi dɨggba yam wurangɚnku yan nzachi zaa gacha wurangɚ yami tɨchi gɨ ngga hɨcha zakɨrɚ wurangɚn mboi da usɚ mannɚ tsu ka ktl shiye nɚɚ gachi macha tsaman achi sɚn ayam gachi zudɨn gachi sɚ zɚkoni chi nɚɚ dɨ wura nzanyi ngg’a shiye zakwa nani nɚ mɚm gamɚn nɚgɚn ka zudɨ barin ka sam sɚ hɨkina zakɨra kobo sai hɚɚ kɨrɚgɚkin ka shiye gakin ka kɨrtikikin a hɨmwa hɨwa nahan gaki kina zakiri wurangɚ kin shiye ndamina tan tasɚ nɚgɚn tɨ mɨndɨ zɚkonɚ ma tan ma tnzɚn nɚ ma ndɨmɨna ɗɨkɚn ɗza pɨɚ hɨdzɚn du wacha masku aɗan gɚu tasɚ ta ɨnzɚn mba pɨsɚn mba pɨsɚhɨdzɚ tɨch dzɨ wacha wacha mbodzɨn hɨcha pt pɨsɚ hɨdzɚn ayam pɨsamɨn hɨcha hɨcha dza daran ayam ga nzanyih tan gɚ libɨ tɚn tɨkɨn mban. To shiya ɓarih mɨ zaa dɨ dzu dzu a sɨkɚ vɨdikɨn dt ɗɚhɚ dɨ dɚ ɗɚhɚ dɨ dɚhe ayam dzakihh dɨggba kɨkɨh nzan ka zɚkonɚ wura nzanyi shiye sha nɚɚgɚn ka zuudɨ mɚunkɨ sam sɚ samsɚ wamna nza tan sam sɚ njimɨn nɚɚgɚn ndam mɨndɚ kɨl ɨnzɚ ferɚ sɚ nchagachi mbangachi tɨchi huɚ hɨmɨna ɗɚkɚn sɚ sɚ huɗi wura gɚn gachi tɨchi dzan madikkɚri n dakɚn sɚɚ tɨchi dzɨ zɚkonɚ bo nda madikkɚrin ko nda madɨgalin ta madɨgalin tsu bwang tɨkin hɚɚ kɨrɚgɚkih ayam gakin ɗakagakɨna ujin sɚ, huɗakin to maya nɚɚ ka zudɨ ɓarih to ayam sha shin nɚɚ gɚn nda shi zamanuwon a makarata digaha lɨmo sɚ nggwa samɨn kuskɚ wuzamɨh ayam gamɨh shin mɨ zakɨrɚ lɚnɚgɨn mɨ zaakɨrɚ ndɨɗangɚkin shi ta mɨn dɚn nzan cha zɚkona hɨcha zɚkonɚ hɨcha tsaa kɨrɚgɚn sai wa ma wanɚ gani ma wanɚ gani kaha dɨgu uɨdikin ka zuukɨh ayam dzamɨn nɚɚgɚn komu sai dɨ shi gamɨh nɚɚgɚn komu kush eakwanamɨh marɚn kush zakwanamɨn. Nzakin nda ɓarh kush zakwana mɨn nɚɚgɚn kɨl sɚ ga ɨnzɚn nɚ kush zakwa nachi amma muni zakwana ɨnzɚn hɨchi nji sɚ tɨmɨ ndɚ hɚ’ɚ kɨrɚ a kɨrɚgɚn ami nzan ka ɗaku ujin masɚ huɗakɨh tsu dɨgɨcha zɨɗkɨn ama ɗɚkɚkin ayam nzakin da ɓarin amina ɗɚkɚki ayam zudɨngakin shiye zɚkonikin nɚɚ a makaranta ka naftikinchi a hɨmwa a mbachafeitikinkin kasɚ gakin aya una a una nɚɚ tsu, bwang shiye nɚɚ gamɨn ka nɚɚgɚn ka zɚkonkɨn adi vɨdikɨn lɚnɚ tɨviu hala malasiu <hesitation> dzɨkɨ a makaranta ka ɗɚkdɨ barin sɚ huɗkɨn miye nji nda gwaɗchi fɨtɚ hala bɚrɚ ka su’wa ɓari ka su’wa vɨdikɨh ɓɚrɚn akɨrɚ papachi akɨrɚ gɨnachi akɨrɚ hagi akɨrɚ kobo htchi sɚ su’wa vɨdikɨnɚ nɚɚ nɚgɚn ko dɨgama dɨga haɗau ganɚ a sɨkɚ birɚu ko dɨgama jinɚɚgɚn acesu afdikna. Hɨmɨh ka papakɨh akirɚ kobo gɨnachi mwaunɚ hɨchi ni sɚ zu’wa vɨdiktnɚ nɚɚgɚn ayam njichi bwang shin bwang shiye ga amma nzakɨn ngga nda ɓarih tadɨ ɓamɚchi nzakɨh nda ɓarin dɨ bwandɨuɚ hɨɗɚ hɨchi sɚɚ kɨtsaga vɨdɨkɨnɚ nɚɚgɚn dɨn tsu andam’na tsatsaa shi aɓwandivɚ tɨchi nafta gbɚrkɨn ka buɗkɨn kura gbɚrrkɨn ka shashadɨkɨn taas aki wacha nza an may ndiɨa shi gwaɗchi shi gwaɗchi an ayah sɨlyɚ zamanuwo nɚnɚ'ɚ nɚgɚh ka zuukɨn nɚgɚn fere fere ka shadɨkin mat nɚɚ tɨchi wa na tan ɨngga a nɚgɚn nahagɨmɨh gbɚrchi zamanuwo nɚɚɚ nɚgɚm mr shi sulwa ɓarih ɓarih ɓwang mɨ mbɚtɚ ayam mbɚtɚgamɨn tsu ka zɨmtɨmɚmkɨn amma sɚɚ zagamɚma kɨrɚ ɓarin ka mbɚtɚ kɨn madɚkɚrin ka mbɚlɚkɨn amma nyiu adi madɚkkɚri nɚ iwa ɗka ujinɚgkin bawa ɓarin tallachi shiye tsu barin nda nzakɚkin hikin hikin ɓɚtɚ nda gɨnakɚkɨ da tsama shiye wakina tsaman tan tachi shiye tsu barin achi nda nzakɚk hɨkiɨ mbɚtɚ nda gɨna kɚki nda shi nɚɚ dɚɚ hina tsama nɚɚ tɨna tsama nɚɚgɚn htchi nji hiɗɚ a sɨkɚ damuwa vɨdikɨnɚ nɚɚgɚn zaci mbar. Ɓɚrɚ akirɚ ginachi huɗɨ kɨrɚ digg ba nda ake’ɚ dama kam dɨga hanɚ dɨga ha nzayin damaa amma ka shishi kɨn ndɨɗangɚkɨn shi ndɚn tsu ɓaɓanachi kɨrɚ kɚrɚgit ɓarin ka ɓanakɨn hɨchi hiɗɚ sɚ kɨrya zamanuwon ndan nɚɚgɚn k ɨra kɚrɚgi ɓarin ka ɓaɓnakɨh shin ɓwang ka gɚkɨh ɓarin mai mako hikina nzan kɨna lɨ ɓa kɨrɚgɚkɨh kagɚ shih kiwa shi zudɨn ka ndɨɗa ngɚn sɚ ferɚ nda hala hudɨ kɨrɚ ka i ndɨɗangɚkin shi maya hiɗɚ achi shiye nɚɚ su’waga vɨdikɨh nɚɚgɚn to hɨmmɨ yette bwang nda nɚɚ mase mbagana barkɨn tsu nɚɚ sɚ m’ba gana monunɚkɨn amma hɨn ka ayam wamna moni ka tan wamna moni ka wadɨkin shiye ngga nggara ɓarih nɚɚgɚh shiye su’wa vɨdikinɚ nɚɚgɚn ayam nji mɨh pachi akɨrɚ hanɚ akɨrɚ hagi ɓari sɚ zudɨgwaɗchi huɗa kɨrɚ nden tsa ta ɓari huɗɚ nzamkɨn nɚɚgɚn especially hɨh maya uji ama aga laginɚ ka dzɨkɨh a pani zanum zoko nɚsɚn a mbaya ambaya nafe kɨrɚgu. Nda nɚɚ a hɨmwa nda tsu sɚ sha a hɨmwa nda fa lɚ koɗegu hɨchi sɚɚ valla ɓrin tasɚ gamɨn tohɨh yette bwang hɨn mɨ yatta sosai <hesitation> to aki tsu wa kanganganɚ ka sɚ gainɚ <hesitation> kabu sha ndɨwo gi tsu ngwa tsakɚɚn nyiu to shiye ramɨn nɚɚgɚn tsu damuwa ramin adi a lyawa ɓarih a sɨkɚ zamanu wonɚnɚɚ nɚɚgɚn hala boye gi boye gi ɓarin ka boikih nɨngga boyen amma ma hɨm doye madɨkɨn kɨe tɨnyi fa wura nza nyi ngga hɨya ɗɚkɚtɚ hɨ murɚn ayam zu’wa zamanuwon ahɨm ɗaka madɨkung ɗakagɨnya ujin aa aki digɨnya zokomɚ wura ɓariu dɨgim a ndɨgɨ nya zɚkunɚ wura ɓarin hɨmina unandoung ndadɨwa hoɗɚn amma sazafan to. Gwaɗɚ wurawng ngga hɨya gwaɗa na hɨya gwaɗa zamadɨkung dɨ wura zuɗugɨchi hɨya nzan hɨya rɚ ndoung wakate hɨya ɗkɚtɚ hɨn ya zɚkonɚ ngga sosai dɨgɨcha ‘wahatɚ ka sɚ ganyi dɨggba nden tsu hwai kush gam dɨgɨcha zudutsu madɨkung ɨfwachi amma gwaɗgɨnyi wuraung hɨcha zuɗu ayam huɗa a sɚ mahuɗa sɨkɚ ni amma nɚɚgɚn sɚ nahangamɨ fere ta ujin mba wura nzanyih achi mɨ ɗɚhe mugiku hɨmɨna monu ai ta madɨkɨngɚn gɨ nzanchi to tɨchi ɓetɚ monkɨh hɨchi ma hɨch za’akɨrɚ monkɨh macha macha ɚlɚ ndɚ ngɚn wakinta hɨcha ɗkɚtɚ wura nzanyi hɨnya mban nhhs svhi hɨchi nana ɗɚkɚ tɚto ujin gɚn dɨgɨkina zokonɚ ndagɚtɚ hɨh ka akɨh tsu ka kɨl sɚ gamɨn kɨl ma bwaya ma dɚɚ htcha daka madɨkɨngɚn wura manyi a mbaya ɗaka ujih nden tsu kakaka ha nda jejin a nda kina valle kɨrɚgɚkih ka sɚ gakɨn nɨngga sɚ mbagana monkɨh to shike nan.